Oire oavu oa- oa- pa- ruipapara veira, aue vosa iravu vuravere. Uva vao oapa ruipaparaveira aue vosa iravu situepa osia oavu purapareve. Oia ragai ruipaparaveira oisio ra iravu situepa osia oavu purapareve. Oia ragai ruipaparaveira oisio ra iravu situepa osa oavu purapareve oire rirovira rutu oavupa ruipaparavere. Uva riroavirutu oapa ruipaparaveira ra evoa ragai varo ruipa uriopere m- uva eisia oisio vosa iravu eake pitupitu purapareve ari ari evapa ruipapa ravere. Vearovira.